Garira wanja aŋa mé galamolï nakaan, sinja aŋa go najing naŋa go najéék yang bu guléhol naŋa go najéék bu gafoop naŋa go nawalohul néni waaf utorol naŋa go naŋa najok waaf bu gafoop nariir do jiyang bu gaŋoot garira mé inja aŋa mé galamol nakaan.